भारत में बिलियन की करीब पंद्रह प्रजाति पाई जात है। जैसे टाइगर एशियाई, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, क्लार्ड तेंदुआ, फिशिंग बिल्ली, जंगली बिल्ली रेगिस्तानी बिल्ली, यूरोसियन बिल्ली। भारत दुनिया के एक मात्र ऐसो देश है जहां जंगली बड़ी बिल्ली परिवार के तीन मुख्य सदस्य पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाली बिलियों में से शेर, बाघ और तेंदुआ सबसे लोकप्रिय हैं। दुनिया भर में करीब छह सौ मिलियन बिलियन हैं जिनमें से करीब दो सौ बीस मिलियन घरेलू बिलियन हैं। और चार सौ अस्सी मिलियन नवारा जंगली बिलियन हैं आधुनिक बिलियों के नस्लें पिछले डेढ़ साल में शारीरिक लक्षणों के बैन पर प्रस्तुत नहीं कर सकती हैं उनकी क्षमता में वृद्धि है।